كنتمنى تكون عندي المهارة ديال الغوص باش نكتاشف المحيط و نكتاشف الحياة البحرية كيفاش دايرة مع الاسف مكنعرفش نغوص و لكن هاد المهارة كتعجبني بزاف و كنتمنى نتعلم ليها باش نكتاشف الحيوانات اللي كاينين تحت الماء هكا غتكون عندي دراية اكبر و نتقرب كتر نداكشي اللي كيعجبني